تظاهر بأنك مسافر عبر الزمن، ورجعت ألف عام إلى الوراء. ماذا تفعل؟ أول ما أوصل، أراقب الناس زين عشان أتعلم عاداتهم وما ألفت النظر أبدأ أتقرب من أهل الحكمة شوي شوي والعلم في وقتهم، يمكن أشاركهم ببعض الأفكار اللي أعرفها من المستقبل ولو حسيت إنهم يحتاجون مساعدة في الزراعة أو البناء أو حتى بالطب، أعلمهم حاجات بسيطة تغير حياتهم، وأترك بصمة خير بدون ما أغير مجرى الزمن